इंडोनेशिया बारिक संगीत नाच ह्या पारंपरिक कले खातीर तसेच तळ्लिले तांदूळ आनी साते सर्किल्ल्या स्वादाचा खाना'खातीर ताची नमणा असा। कुटुंबाची वाढली भूमिका अस्तां आनी न्येपी सर्के उत्सव सगळेंकडेन मनायतात।